Ko joyi e nder heen ko, Scallops, Butter mo alaa lamɗam, Ɓoorno-ɗaa wutte limoŋ keso, Microgreens e Nebam Truffle